Ghum, kumakhi wi ta shinƙin ai mbunau ai mbunau, ai mbuna Sussu, ghana ma tsiga va, ghan ma tsiga-ba sai, sai ta ti anbiyanan ba ma layi koga ma Iya ca kwanʒakwi ma tsiga koga ba sai nghima, kume ni wuyana ai wuyan gu ye kumiya shin khin bakwi wa kum shinkin ɓakwi hyi Uu ndaka sinaa ma ghi wundaka ʒaa, wu ndaka ʒa ɗinghin wu layi wu nada zawu. Wa ʒuɗi wu-ya hyi ndaka c’irawu hyi ndaka ʒha wa kwa kuzaa wa kuʒi dai ba wu-wwu-wu shinƙi wu hyi nuta shinƙina to ngingi wa iya niwai wi gwan ai iya nawi wangwan ngingi wa Iya ni wai ghingin wa P’a ʒahyiyi, pakhiwuya bu iya Shinƙin ɓakwi wu ndaka P’usibe daban, dusa ʒa ɗi Subana, ɗusa iya ʒahyin ɗin ɗi LthinSuwuna ɗin ghi a ʒita, andaka ʒa ya Umma ɗin khin cani amma ghan ma tsiga va sai la sirzkwai to naca Sirzakwi ma gma gman ma Iyalthu. Ma iya ca Sirʒakwi ʒimu, caa kwaʒa kwi gwan ma iyalthu ʒumu, cati mbiyani gwan ma Iyalthu ʒinu, to wiyi gma baya, gma we-e, iyalkhi shinƙina ai gyishiyau, iyakhi shinƙina ai unbunau, Iyakhi Shinƙaina ai gyishiya ma vamusi Suss, ma Ummusi mbanai, ma Iyusi, ma Iya ca kui makwi waku iya dai wa iya fuɗi ko Valthi, wa Iyusin ba wu iyiya to ɗusa ga gwawi, wu ndaka kuʒa p’iyatina, ɗin ghi we ʒini, wuna wi ai iya garinʒakwai, wi ai iya Sirzakwa, wi ai iya ca kwanʒakwai, ui ai iya Subu taa sayai, ui ai Iya Subu taa ngilama wi ɗin ai aiya ɗin Subu makhin Lthini’i ɗui ghi a ʒiti shikenan ɗiva sai ta ghani Lthini, to ngingiyemu ma ghana subu Iya shinƙin ɓakwi, hyi Va, hyi va Sai naghin yamasu.